Senia la nixi nchi chund'e chu nchise ntheta chuse la nexi nchexraxrui nchi chuse guajnaia x'e chugua thi ji chugua nchri chugua thala xranthe xrui yese yaa ya thi thingi ndane'e se tha ya ndats'un se x'e chuse rue chuse ee jia la para tha the la thanda rue chuse la thanda jaantha chinyee chugua la nda nda thunaxa xan nechan nda nda thunaxa nechan le ya la thani nginixi se na n'a xri nch'i nche ngiche.